Kang kabani kinu sine, ane chi ma madituwe ma mwa tabaku dine naba diye ka nan ti̱tilechitu ti mwan madite ke yan a timi kakku kanan ti̱tilechitu, kyinu kwama mabe minu kini naye yinu ma yi kini ko a kun ni ma tabaku, n kwama mabe nin kini bwebwe tin, nin ware yinu nan kunu nan ma tamakuke kini ma tamakuke ni kal naba diye ka tinimin kakku ka nan titilechitu nan yadu nan maduwenge wandite, yinu yo ko na kalkine kang nanang kiku na keradu keranang n wenge yinu kanodu mu wii nayemi ko kung mun ya kiki baleng ti man maditu nan titu yinu bwebwe n nun warewu na funkini n renren nikoa do bwi a yika bwa ki̱ kike kiya miyakiku ki̱ kilatenu yinu kan nanang kiku adakan nin nan madu a fiwineng wenge. Kano du mi takkin mi tak nayemi a faleng midu miko bwa niyadu diye n nau, yinu kano du ni yakadu ni tinge du, niyadu ware tikinikin ni ma nanang kiku a dakanang, yinu tintine mun mi fwayame min naba buntike wenge buntikiku, wenge wanditiu ka nanwule wandiye kinidiu adakan kuwe <hesitation> kuwerewu mun mun yande wee, yinu na do bwiyu, na bedu wenga kiswiwu adakan benang siin tewuduwe wenga kiswiwu na yo, yinu wenga kwalitutu, ka muna dudule dikwale yinang mini tang mun wenga kwaldudu a kaltayonu, nu madu a dii mweke, dii karfe yaanang yinu kalatunu wenga ki swiwu yarange na sii kwama wenge ki swi wuko yinu na kalalo yana chakkaku kinu nanang kiku adakan nan madu a mure long. Nanang kiku mu fwadu miko yana chakkaku nan madang yo na sii kwama wenga ki swiwu, na yo nin siin deng nakiku min nayemi kin kaladi balanga kuwang, ka do chitu nin chadu ke nin dang kummitu, yinu min ka ya ma yo be siye ka tanka nge, ka titile chiye, tim ma yim ka badu mani kim chabtitin ke na kim chab a dang kummitu yinu mun ma yakadu kang baleng ma medu ken beya n ni chi chi ma ma aya a chab ke a dang kummi nang nayemi kin ma ma kin kido bwi ka do nimun chituwu, na chadu na dang kummititang a lamta yiko ka na dade ne na dadu na mabu tabake ma yal nayemi ma ngadi fwangfwang ni ma tabaku dine we a kung yani ledewu ni a yimbu chite be ka bunti durchiretu aya tititu kinu bila nwabeng we a bilawu na yimbu yeni dade ka wureni be ki bunti wenga diddute ni kal naba diye, niko n kin a to nin. Wenga kidaku nan dadu wengan kumong, ke ya nu kun limang wenga kike ko yinu yoko a nin ma tabakike yinu kin ka yiduko, niya ni dada nin bwebwe ni ware tine kayidi ko to n ya dada, tintine ka bwa timi ka kwiyade, yinu kanodu ni witiduye yinangu ki̱ki ma fwaminang.